Oteeny abrublol oteeny arooy olo na na ne gemian gha toyiin alaka aneghe tobhiri alaka bho oneghe dio aar bho adighi <hesitation> bho keghe etede arubrublol ibhin ma abrublol eeedi kezo bho oblol taighisigh onuma peedi nadighi kezo bho eedi etulan zina ta aman onuma peedi nedighi zina mokpoolo izuan it pezi nomoghon mo blol adighi moblol odi oblol odi izal eedi inegheni mooy ezira nokpulngha olaol enaan anogho ezira mo olom bho ozuga bho alogh oogho tedien odi ale pa abho ta kpo opo bho tokol ikarabh abrublol kedio ka ode abrublol olo Ta aloor onuma ezo eedi te tolan zina tetulan zina opu ma arooy eghunotu onuma tetu lan lini zina oony oniin onuma orue dio adighi anogho zina ki etede abrublool olo iteeny ibaghami tesi itugha eedi nelape yogh ikpoki eedi okpo nekparaman eedin nelogh aro negho ami namiin idigh ara okpo olo idi kua odi oghol aghol obbo bho ozuga ami obi obho bho nami no kurughian kedio odi tamina amula ta aman aki na kurughi mooy olo odi kua kana obol eko ka aghol odi oblol onuma ta ami bo omo arooy io aar obho adighi kami makol kua kooy kooy amear agona akoor odi etele bho ikarabh etede iibi